हाथों थै धूणू कुनै सबसे पैली गर्म पाणी से हथ धूणन। फिर साबुन या हैडवॉस हुवालू फिर हाथों थै अच्छे से रगडना। उंगलियों के बीच। रगडना है। नाखूनो आस पास। वेक बाद साबुन लगै की आस पास। अचछू से ध्वे दीण।